<hesitation> shukhuria shirinamakhura manyisi khumbiri jeru shakhutia shinyala khukhora uvee vulai no vee vatamanu <hesitation> shindu shakhuranga shukhunia nurumishire vulai uriekhu matunda uriekhu zinyuza uriekhu vushuma vuvezaa vulai shirikhuria shenishi nishiteshizwe vulai mbiri qwoqwo qulavaa vulai ulavaa niafya inadi lakini kihandi shukhuria nunire shinyishi sana fwana uriza inyama inyishi sana ulavaa nuvulwale vunyishi ilava nunulwale rwi vunyishi khumbiri qwoqwi fanaa atheritis fanaa ru vulwale vunyishi <hesitation> nuririre vushuma vunyishi khandi nivutamanue noo nuria ivikhunia zingulu zinyishi sana fanaa muchele kuri vushuma khuri matumaa. Khu shikhuria nurumishire vutamanu ulanyola vulwale, nashutihuria nurile vulai ulanyola nuriri vulai ulava vulai shukhuria shitikhukhonya sana uvanazinguru zikhukhola igasi uvanizinyula zia khujenda huvanizingulu mbiri qwoqwo shikhuria shitikhuria shitikuthola uvambiri qwoqwo quvaa mulai khari mundu nakhueneza munduyu hariza vulai <hesitation> huvamukhomeru vulai apana khukhomera obesity uvaa vutamanu shikhunia shikhukhola uva khuli mundu nakhuenzi amanya munduyu ariza ndi nuriza vindu vutamu khandi iramanyikhaza mundoyo ariza vutamanu ariza shukhuria shinyishi sana noo shitisana khandi ulanyola kujenda vulai ta khuri ulanyola khukhora igasi utihola vulai ta. Khushukuria qenyekhana ubalanze qenyekhana uri vulai urithu matunda urithu zinguza urithu shikhuria sjikhua zingulu khuri kushuma urithu shikhuria shukhukhuwa <hesitation> iproteins khumbiri qwegwo inyama maganda urikhu ugwi mavere ugwi ichai genyekhana uri nindu yevo viosi khu uvee vulai <hesitation> alafu urie vulai apana urii vinyishi noo viti sana tu urie khuvee nizingulu uharee vulai uvee vulai ugone ulai khushukhuria nuvumishire vulai alava vulai na nurumishire shutihula ishi vutamanu ulava vutamaanu kina geye khana khuenze mbirir jieru iji khuenze lwakhurizanga uhenze khandi uwekhu mundu wandi avula shukhuria nuria sana khandi shulava vulai ta, gemyetiha uri shukhulia shinyala khukhawa zinyulu zikhutihola igasi mbiri qwoqwo khundi shikhuria shierela masai mumbiri isuindi unyala khunyola mundu avala masai mumbiri arolewa genyetihana uri ndi uri ndi shichira ariza shukhuria shakhumuwa masaai mumbiri tu Aenyekana mundu uni shukhunia shukhukaa masaai mumbiri shukhukwaa mazi shikhukhwa zingulu mumbiri mumbiri uvee vulai mumbiri vulai mumbiri gwogwo.